Eng nii meeke eng, eng aang meeke peepo a' pilunamalago melalema eng mekameka malape a' pilugo, awa lepo oto otoko lepo mekago a' pilugo. Otoi te taitai naba ka te otoie. Napo nado ka ule lepo tabengna tolapona te nanila, nani naniko tang taba kalelawei. Peekala tang alewai, kalege tee temasko tee tang walo alinai otoko eng, eng, ana, eng, anang meeke wela tang ule tuma la epee. Tewo nado engnauko, teka ule kalebe mo ama nai otolotolo. Napo nado lepo aloke tauna pekala, pekalago tabo konasna okopoko. Eng nauko te wela Lepo meeke mekadalape. Nii meeke lepo, lepo meeke awa oh tatai lepo oh pihigonna lepo kalapago tewago, teng en mela lepo meeke mekamalape. Awa a' tewo nado, teke taimpo maka tang teke pili aliko. Pengpeng asing malakana tewago te mekago. Agee amasko tang o, polano meliko tewago lesles go a'. Eng te aga a' pilu namalago wela wau lalala, kalege taiela, taitai taiela waulalala, nigiko kalalala te tang wela nigilalawai, maa piliko kalalala teka tang wela pilugoi pili lalawai. Teng nadonga ka bia peekaba bia naba nai lalana teka tang nai lalawai, peekala salimba waluko peekala tang Tang tolakas okopo, kenaka okopo pekala wila, moli, mo teka ule salingonna ea teka tolakas teka tang okopo tang <noise> moema tai eitope. Moo ka tang tai eitope, tee moo pilummponna lepo meeke meka. Onawa nikkang nanawa, tee nawato ia, mokawato. Napo wila, wilaka pilum mpo nna mokawato lepo meeke meka. Napo woluwolu, panna lepo iskalo tepo meke iskalo te wila, tana nawa. Ninang, ninang olelepe te wila owela, lepo meke iskalo, nepawoma lepo meeke iskalobuko. Tenai, tenia nai ama mekamalako, te iskalo